طبعا أنا أتوقع إن الكلب يحتاج تجريبا خمسين تمرين يوميا <hesitation> عشان يكتسب مهارة معينة أو <hesitation> عشان يحافظ على لياقته الب- البدنية، فأتوقع إنه يحتاج إلى خمسين تمرين.